पास्पोट कुणी मानस्याक ने <hesitation> काई बाहर गाउं, दूसरा देश मां। जो शुगू अपना गाउं माती, दूसरा देश मौलेशिया, थाईलेंड, धेर का देश मां। <hesitation> हिनने, फिरनें, बदल एक आईडी कार्ड जो शुरूवे, पहुछान पत्र कोवे। जानकारी बदल रवे तेर ती <hesitation> वीदेशी नागरिक बोनें, जाना आनें। हिननें, अधिकारिक रूपती दोस्ता वेज़ बोना, तेर ती यूआट पास्पोट कोवा है।